Kua tembiporu Maemoroɨja refrigerador jei supeva, jaeko mbaeroïja, mbae omoröïja pïpeva, kua <hesitation> yaesa ramboeve kua, ani yaendu ramboeve kua tembiporu, ñamaeviko jare, yambo asocia, jare yamboyovake araku ndive, kua jare jae omoröïja opáete mbae tembiureta, ii ñamo roïja pïpe va oajaete arakuyave, jare jokope ñañovatu aguiyeara mbae oikomegua yandegui tembiureta jayae kua tembiporu ikavi opaete guinoi jëtärupiva.